Ia ngathamun sai sai sa du dung du ngu varusia kama mir da vadi ngo varia mir da res klan ia kama sunaski chi na mun mamar. Ithik sa vadi mamar ka ngures nga tet sa mutka sunaski klan mali ma ngua taman, du nguatam mun ia kama sunaski de ut da res una mut a chi deva chisnia sunaski de kisnea a morki ura amar ki vroth ut. Ut dout tugas ta kama sunaski da bes klan ia una mtha ki deva gisnia klan ia uttu chi de va naluver. Dak ngia drumia klan da ithikai da ithik klan mirmauth aurama mir pea ia auramorta da bes na nga git ma clan minia nga mun. Da morta da gisnia kuletha mat kama aungi. Daka klan da ithikai, ma ithik ma ut taithik ma ut ngunes da urth ma utha, utha ama klout klan da ithik pat kama chunung da itha dikai so ithik sa abes a klan mir. Ithik da ma git ma klan guma dul ma ngeth tamun sevet kama sunaski ura vadi klan ia vadi klan ia ma vadi kama airik. Klan munia ngi, ngi vlek ama git. Ngiasa ngi that san sumuma sunaski. Ngia drum ia ngit sama sunaski da ngia ngiama ngia tal ama git ma gisnia oki nga tadatham nge. Da kisnia vadu ngo vasa ai auth ngures do kule ma ngathi lu kama ngel ki ia sunaski ia ngelki ia ia tet sumakam sunaski de ngia dra amugasini kaiku. Ngu vara sunaski damamar a, uthuki ia nawver ki. Utuki ia chi nalevrki deva muk kama athatakiom vadi uthi tam mama gia tek vadu uthi thep ma magia thumes usana ngia dram ia a bes na giang ngelki da bes mamaria ngina themes ta nga git. Itha bes klan ia ngia mes semanga sunaski, da bes mamar ia ngia ram ia ngia thet savet pra ma git. Abes mamar ia klan ia ngia ngi na mes sanga sunas ki bes klan ia ngi sunas, da bes mamar ia nge ngi na lu anga git maklan ia git ura ngina sangnar ang ama git mramun mangeth. Ura ngina lu anga git klan minia mudu ma kama sunaski ngia drem ia klan ia ithik, ithik pa kama chunung da ithadai da bes mamar ia klan mir, ithiai da kama ngelki, vadi kama ngel ki ma kama nangista chulumda ta tet sa kama ngelkiapai doki thi kur aut ma git ma ngel ki na ngeth ma uthi tlunget pra usong, ura usana dok doki ut tet pathem ngath doki ut tet ut de va chisnia, ut tut ama git ma upe ma utet parthem geth. Kaiku ia uttugas takama ngelki. Kaiku ia ut tugasta kama mutmet ma klan ia ut tet pathem geth da bes una met pathem gut marik. Ngiadrumia klout klan da ithikai da anabes ia klan mir. Thi ai sa bes mamar. Git klan la ithiai vadi ngi vlek ama git anselki klan. Angel ki klan glave duva gisnia ngi sunasia ngia ngi vlek ama git a asika kule nge klan, da be mamar. Cho mamaria ia ngina met sa gul aul mudu a bes ngi na met samangama sunaski, bes ngi na tlu anga git gul aul bes ngia trum savanas ngi ngima ngi sangar amagieth deva ngi tek ma nget mudu ma pathem guma ngel ki da be kaunamut kama ngelki mamar. Uthi tlu ama angelki do utra ki dova gisnia uthi ma kule chi maut klout doki gisnia uthi ma uthi tlu deva marki va ut kadung da mamar ia gisnia da mamar ia ngia ngiadrumia na sot de ngethuchun mamar. Ura ngi threm na mo git na sot. Voki ngia thet parthem ama git ma ithik ma nget nga ve nga dun glanda ithik. Daka ve ma kulent poki kuleuth pathemes da bes una met pathem ngth doki sa, ngth nga mor doki, doki klout nasot da bes utdrem mamar ia kule ut doki sa ut da ma da dam na ut marik, vadi ngathamun ia du dung marik da vadi ngu varus ia. Angures, auth ngures taithik pakam kunang da ithadik da sa abes a amu gasini. Agit ma uthi tama ngath, ngia tugisnug ma churot de ngi tam ma ngat. Nasot, na sot da bes mamar a sa, sa ithi ai sa ngathi bun asung sa uti tlunsath. Cho mamar ia ngina raknama gir klan. Ngia drem ia ngel ki da ngetemathek. Abes na nga ngelki, de ngia tam guma dun dun ganage nae nava vat.